ریښتیا ویل خو همېشه اړین دي، ان که ما دا توانايي لرلی چې په انسانانو کې د بدو عادتونو څخه یو عادت د تل لپاره له منځه یوسم، نو هغه به همدا د دروغو ویلو عادت. نو ما به دا عادت له ټولو انسانو <hesitation> بیخي له منځه وړلای وای، ځکه د پیغمبر ص د یو حدیث مفهوم ده چې یو صحابي ته یو ډېر بدفعله صحابي ورته راغلی و، نو هغه ورته ویلي وو چې فقط یو عادت زه له منځه وړم. نو محمد ص ورته ویلي وو چې د دروغو عادت دې له منځه یوسه. نو د دروغو عادت دې یې چې له منځه وړی و، نو بیا هماغه دروغ د له منځه وړلو په برکت یې نور عادتونه هم <hesitation> البته بد عادتونه یې هم له منځه تللي وو. نو ما هم که توانايي لرلای، په انسانانو کې د دروغو د له منځه وړلو <hesitation> دروغ به مې له منځه وړي وو. نو ځینې وخت د مصلحت لپاره دروغ که څه هم ښه خبره ده، خو داسې مصلحت چې د خلکو په خیر وي، نه داسې مصلحت چې په هغو کې هم د خلکو زیان وي، یا د ټولنې زیان وي، یا د یو، یا د کورنۍ یا اشخاصو زیان وي. په هېڅ صورت کې هم دروغ په کار نه دي، ان <hesitation> خو په هغه صورت کې چې <hesitation> دروغ ویل د خلکو تر منځ <hesitation> د دوستۍ یا د خلکو د نږدېوالي او یا د یو، یا د زیاتو مشکلاتو د له منځه تللو سبب کېږي، په هغه صورت کې که دروغ وویل شي هم فرق نه کوي. نو <hesitation> دروغ په ټولو کې بد عادت ده، خو ځینې استثنااتو کې او په ځینو خاصو مصلحتونو کې که دروغ وویل شي هم فرق نه کوي. او په ټوله کې <hesitation> دروغ او <hesitation> او ریښتیا باید د انسانانو په ګټه وکاروو، او تر ټولو ښه کلیمه ورته استعمال کړو. انسان باید همېشه ریښتینولي او صداقت ولري، ان په دروغو کې هم صداقت ولري، او دروغ هم د دې لپاره ووايي چې خپل صداقت پکې ښکاره کړي، او دوه انسانانو تر منځ د ستونزو د رامنځته کېدو مخنیوی پرې وکړي. ریښتیا ویل خو همېشه اړین دي، ان که ما دا توانايي لرلی چې په انسانانو کې د بدو عادتونو څخه یو عادت د تل لپاره له منځه یوسم، نو هغه به همدا د دروغو ویلو عادت. نو ما به دا عادت له ټولو انسانو <hesitation> بیخي له منځه وړلای وای، ځکه د پیغمبر ص د یو حدیث مفهوم ده چې یو صحابي ته یو ډېر بدفعله صحابي ورته راغلی و، نو هغه ورته ویلي وو چې فقط یو عادت زه له منځه وړم. نو محمد ص ورته ویلي وو چې د دروغو عادت دې له منځه یوسه. نو د دروغو عادت دې یې چې له منځه وړی و، نو بیا هماغه دروغ د له منځه وړلو په برکت یې نور عادتونه هم <hesitation> البته بد عادتونه یې هم له منځه تللي وو. نو ما هم که توانايي لرلای، په انسانانو کې د دروغو د له منځه وړلو <hesitation> دروغ به مې له منځه وړي وو. نو ځینې وخت د مصلحت لپاره دروغ که څه هم ښه خبره ده، خو داسې مصلحت چې د خلکو په خیر وي، نه داسې مصلحت چې په هغو کې هم د خلکو زیان وي، یا د ټولنې زیان وي، یا د یو، یا د کورنۍ یا اشخاصو زیان وي. په هېڅ صورت کې هم دروغ په کار نه دي، ان <hesitation> خو په هغه صورت کې چې <hesitation> دروغ ویل د خلکو تر منځ <hesitation> د دوستۍ یا د خلکو د نږدېوالي او یا د یو، یا د زیاتو مشکلاتو د له منځه تللو سبب کېږي، په هغه صورت کې که دروغ وویل شي هم فرق نه کوي. نو <hesitation> دروغ په ټولو کې بد عادت ده، خو ځینې استثنااتو کې او په ځینو خاصو مصلحتونو کې که دروغ وویل شي هم فرق نه کوي. او په ټوله کې <hesitation> دروغ او <hesitation> او ریښتیا باید د انسانانو په ګټه وکاروو، او تر ټولو ښه کلیمه ورته استعمال کړو. انسان باید همېشه ریښتینولي او صداقت ولري، ان په دروغو کې هم صداقت ولري، او دروغ هم د دې لپاره ووايي چې خپل صداقت پکې ښکاره کړي، او دوه انسانانو تر منځ د ستونزو د رامنځته کېدو مخنیوی پرې وکړي.

چنې وهل اصلا د خلکو تر منځ د بې باورۍ یو عادت دی. مثلا زه په ښار کې یو سودا اخلم؛ که چیرته دوکاندار حتی بیخي هغه فیکس رېت هم ووايي، ځکه زه د خپلو خلکو په دروغو او نارښتینولۍ باور لرمه، که چنې ورسره وکمه، نو حتما ورڅخه څو روپۍ بود کولای شمه. نو دا چې زموږ په خلکو کې د بد عادت د دروغو او نارښتینولۍ ده، نو زیاتره د خپل د رېت څخه قیمت، د جنس قیمت زیات وايي. نو خلک مجبور دي چې چنې ورسره ووهي. او بل تر ټولو مهم علت دا دی چې زموږ خلک زیاتره په اقتصادي مشکل کې پاتې شوي دي. او اقتصادي مشکل داسې یو مشکل دی چې خلک ډېرو نورو نارواوو ته هڅوي؛ مثلا دروغ پکې پیدا کوي، نارښتینولي پکې رامنځته کوي، فریب، دوکه پکې رامنځته کوي. نو چنه هم د بې باورۍ او نارښتینولۍ <hesitation> له امله په خلکو کې رامنځته کېږي، او د دې ترشا تر ټولو لوی علت اقتصادي مشکلات دي. ځکه که چیرې خلک اقتصادي مشکلات ونه لري، نو اول هغه پلورونکی مجبور نه ده چې هغه جنس قیمته خرڅ کړي. نو هغه خپل قیمت ورته وايي، او خلک یې اخلي. او خلک هم که چیرې اقتصادي مشکل ونه لري، شاید یو قیمت جنس هم د دې په خاطر هم قیمت واخلي چې یو بیچاره پلورونکی، هغه پلورنکی چې د ډېرې غریبۍ له وجې مجبور شوی دی چې جنس قیمت وپلوري، که څه هم د ټیټ قیمت څخه یې خبر وي، او قیمت یې ترې واخلي، او چنې ورسره ونه وهي. نو تر ټولو لوی مشکل یې اقتصادي مشکلات هم دي، خو تر ټولو منفي پواينټ یې بیا دا دی چې اقتصادي مشکلاتو زموږ د خلکو رویې په ډېرې منفي توګه اغېزمنې، اغېزه پرې کړې ده. نو د همدې کبله هم خلک زیاتره د چنې وهلو او د دې شیانو عادت لري.